Kama ithang a vang bik ma ngia thek ma nget, de chama vaemga da cha drem a vethin. Vaemga chenechama pusicha de chama kaumatka de chama chlemengi avang bik de ngcha drem ngchima a ngthin bethanas da chama vlemga ngia drem cha, kama vaemga da ngia drem cha muchaves da avicheik kna muchaves da i tirka, klan autha paem ngvon no muchaves da bes te na tor nget, da chule nget klan da muchaves da ngthin bethanas, nathin mamar ngi varin da angathan banas. A bes mamar cha chule cha da cha ngia mir glemna nge cha tair glem na nange da a vethin, ngia cha bes ti na torka. Da kama vlemga da ngia drem tha cha da cha tas mekama kama uski <hesitation> du chule da thatet da cha da a vama remgi, ava remgi choki vacha ka drem a vethin koki mamar cha tha thet inamuk sek kuski da chaneng nachi vang nge. Mamar cha ngi lenga ngia drem cha bes a marka, bes mamar cha then na tur ura menia, a pik da bes ken na tor, ka tor kama uski. Da kama ithek ma panungi, da chama vanungi de bes a amamar ki, kivithi do choke momo da a tethin bechanas. Kivung be glem na na nge da ngia drem cha tethin machalek, atethin sok atethin sa glaululu ura chlan cha tiveski da thas ki. <hesitation> tivelgi da cha thuchi glemna da mamar cha veren dem gi da a tethin mavo. A tethin mavo nge drem cha choki da kedenga chlan. Koi cha chlan cha bes ki na tor da ki sot atha kedenga chlan ma vethin. Mamar cha chi vang da thik da mamar cha ngi verin, da tethin ngi ur cha chesina cha ma panungi atethin. Muches de chlan cha uthi pren demgi sa ut drem cha panungi pik ma tethin de chesina cha ma tomga ma vethin bechanas kok i de chi vethi de chamet de chama vucha. Ki de cha drem a tethin, de cha drem klan cha nge drem uras klan kama vucha, de cha drem ki da tethin a tethin mavo marik klan cha a rura thi valangi da thes ki, a sik a tethin be kama reng ma chlan cha theski de <hesitation> teski de chinaik met ka ma reng a sik athin bet klan abes mamar ngi cha veren, vapik sok a tethin sa vit. Sa chama kivechi da tethin sa vit. Sa chama kivechi da tethin sa vit i ngia drem cha <hesitation> kedenga de va vethin. Kivechi ura chama pusicha choki da cho da vethin da cha da varemgi choki vecha. A bes a marka da cha da vethin koki marmar cha ngi veren dem ga ma vethin pechanas koki. Da mochaves da uthi delang cha mochaves da varemgi ura minia da bes mamar cha vadi. Da kama rura de chesina cha tes nget da kama ut du udrem uthi dlen nget uthi dlen nget klan da ithik cha ngia drem ngthin bechanas, ngthin sok. Sagalaulu mamar a uthi pren dem nget ngia drem cha bes ti na tor nget. Avak pik de ngia drem cha <hesitation> ngia thorka mar pusicha asik ka ngi thorka de chinap avama renggi de chi tulu cha mavo. Abes mamar cha tha naur met kama renggi de kule cha chlan. Da kusek kama vlemga chenecchama vaemga, kama a vaemga de chok ma ut ma arura ma muchaves da bes utna tor ka. Kates kama git a bes a mar nget, da cha tes nget de chule da abes mamar kanama chukumar a va chadenga. Da vethin bethanas choki ko ma nge ma rucha ngi roka de. Kama vlemga da kok macha cha tet pathemes pekema aurki deva asik ka tet de cha tasmek mek ka ma us. Da cha ma chelemmengi de chlan. Kule chi mek kama chechop athin bechanas. Nge drem chule ve mek kama chechop. Mamar cha thi kina nachama chechopki, de a chesin cha thi sedem nge.